Kua tëtä jërakuagueva, opaete oyeandu suguiva, oikoñomaï ñoraro rupiva, jaereta guinoï opaete mbaepuere, mbocape, jundarope, jaeko ñoraro pegua yepeai, jaeramo opaete omboeteva, jare okɨye suguireta oimetayave ñoraro oyeendu